اذا خيروني بين وظيفة احبها براتب قليل او وظيفة ما احبها براتب عالي، اكيد هختار وظيفة احبها براتب قليل، لاني صراحة انا من الاشخاص اذا انا ما احب الشي ما اقدر اقدم فيه، لكن اذا انا احب شغلي حاقدر اقدم فيه كل طاقة وحكون مميزة مرة فيه، وهأبدع يعني، وبالتالي هذا يعني هيعود علي انه مرتبي حيزيد مع الوقت، <hesitation> فبس فهكون يعني جمعت الحب مع المال.